Inā makemake wau i kekahi wahi eaʻe, akā ʻaʻohe i ke kaʻa aiʻole ʻaʻole hiki ke kalaiwa, hiki iaʻu ke kelepona i ke kalaiwa kaʻa ʻohua a e ʻuku wau iā ia i mau kālā i holo ai